ما أحلى الأجازة إلا وأنا نايم في سريري اشرب جهوتي واقرأ كتاب حلو احب أريح بالي في الأجازة أسافر مكان هادي واتمشى عالبحر واستمتع بالطبيعة انا من النوع يعني أحيانا أحب المغامرات أحب أسافر واكتشف أماكن جديدة وامارس الرياضيات والمغامرات الأجازة بالنسبة لي فرصة عمل مختلفة يعني ممكن اروح اتسلق جبل أو اغوص في البحر أو اسوي رحلة برية أحيانا أحب اجضي يعني أحب اجضي وحد وقت الأجازة مع أصدقائي وعائلتي نروح نتعشى في مطعم أو في مكان هاديء ونتفرج على فيلم سوى